باش نطيبو اتاي كنخدو الحبوب ديال اتاي تنديروهم فالبراد تنخويو عليهم والما الطايب تنشللوه المرة الاولى و تنشللوه المرة التانية و تنشللوه المرة التالتة ومن بعد تنعمرو البريق بالما و تنخليوه يغلي مزيان حتى يغلي و كنضيفو السكر على حسب الذوق و كنضيفو ليه النعناع و لا الشيبة حتى هيا على حسب الدوق